Лампочка барқро мегирад ва даруни филамент гарм мешавад. Ҳангоми гарм шудан, он равшании намоён мебарорад. Ин равшанӣ барои равшан кардани муҳит истифода мешавад. Лампочка дар як доираи барқӣ пайваст аст.